min laari on waɗi biki un hawti himɓe soosay bo himɓe pat ɗo bolla hala may ɓe meeɗay waɗugo irin party may ha pelle ɗo, useni no on waɗiri?, kuma ɗume un naftiri, Dj moy on noddi?, irin nyaamndu toy un defi, irin himɓe toy bo un gayyi?, ngam ko moy ɗo bolla hala party may.